Nga ka ji dumari nga ka nji vii mut tang koo mari tang ship run dagh tang ndu̱ma yari tang vu̱r ye Qusonggi tang nɗu ndam tang yi ngaɗi ye munla makopchi mbanga chem shi Qaadi ye yen ta nga gaɓi tang ndu nggar ta nga yi ghu̱ti ta nga gaɓi ta nga ɓa tang yi ɗye zu̱mndi mu̱kdi nga ka chi yari nake ɗye zu̱mndi wami nyimatli chem karya chem zu̱mi mu̱gndi chem zu̱m tu̱k fu̱ɗari ta nga gabi tu̱k tang nu̱u she mu̱dla chema khangaa chem mu̱ mu̱dla chem kha ngaa chema yi piijiri ta nga vii gwang nga ka kangha nga kayi piijiri kam nga ko ghul vii gwang nga nja piiji ko nga ɗyenda tu̱ Qussonggya gaɓ nu̱ kaari ku̱m tang qangha tu̱ maari nƙal tu̱k nga ko mari tang yi ɗye zu̱mndi tu̱k tang ndu gaar ta nga gabi chem ha nu mdlla chema mba chema pii mɓayi chem yi ɗye zu̱mndi tuk mu̱dndi chem shii tuk chem ƙangha tang ƙangha nga ka ƙangha vii gwang kam nga ka kangha tan hayi mari nɗali tu̱ gab tu̱k chem nji nu̱ nji nu̱ viid tu̱k chem ndu̱ nggur chema gaɓ nggar chem yi ɗye zu̱mndi fu̱ɗari chem yi nu̱ mugndi tu̱k chem kan gha tu̱k tu̱ mari ndal tu̱k tu̱m nɗi she mudlum chema yi ƙaandi ye yen njip nu̱ ke chem mbing nu̱ yen chem zham labar mbu̱ yen ta nji lafiya, lapiya don ngum ndi chema nji kap ta gab va tu̱k ta nga ɓa tang ndu̱ nggat ta nga gab nggar tu̱k to nga ɓa tang yi ɗye zu̱mndi fu̱ɗar tu̱k chem shi nu̱ mu̱dndi chem kangha tu̱k tu̱ maari nɗali chem zu̱mi tu̱ gaɓ tu̱k tang yi koo maari chem ship gru̱ɗaghi chema nda ɗyim zoonɗa chem ka nda ɗyim mɓami zoonɗa da ɗyim ghami ɓa cema. mba tuḵ chem yi llunar nu̱ kari tuk chem ndu ghaar chem ndu she nyezu̱m chema dyi piti ye da, mbu yii dalki chhem shi yiri nga dyipa nga zabu̱k nga ka yi ghuti, tanga ghu̱t zambu̱k ta nga nggambi ta nga ghu̱t dyipa ta nga nggambi kap nllu̱mar ɓa nga, nga shi allu̱nar zum zum yang kap nha shirida lapiya nga kuna magham ɗyi nu̱ke ngam shi ba aada nje ɓa yang nang yi muru gha ndu̱k ɓa mba nga nllunar bang kaari chem mu̱ mudla kuma sarda mu̱u̱ zhang yen nu̱ ɗu̱k tu̱m yhi ndaklar za wane nang ka shi ɓa magham nu̱ taɓa nga su ndu̱k ɓa ngg ghut magham ku̱ shaktang nu̱ ndaklari ko nu̱ ki ngg za mu̱ ma nu̱kendaklara si ku̱ magham shaktang si yang tu̱ magham nugha khuti bang ya wa shiya mu̱ni magham wa ka shiktang si mu̱ konu̱m tang ndu̱ tangu gaɓi nga du̱ bino ta nga ching ta nga gaɓi nga ndi dai dam ta nga ching gaɓi ta nga tun nu̱ taaba ngg nu̱ ndu̱k ɓa ndu̱k nu̱ su̱ɓa nga ɓa nang su̱ɓa ndu̱k ɓa tu̱m gha lafiya nu̱ aaki nu̱ Qusonggi ɓang kap chem lafiya nga kuna magham nu̱ ɗyi nu̱ magham viirka tang ki nllunar mbangn dai dai mɓanga tang yi talle mor mbanga tanga masa ɓara tanga gaɓi tang ndu̱ ƙu̱napa tanga chingi, tang ndu̱ gwanyi tu̱ ndu̱k zhamndang za woɗye ɓa shot zhime ka ndu̱k ma tallen ma nu̱ma ngaza nga za ashiri ɓanga nu̱ Qusonggi mɓanga. Tanga masa mor bang ɓar tanga gu̱d ye njir ku̱l ku̱l tanga ɓa khari wur tu̱k tang gaɓ tang ndu̱ Buryel tanga chingi tanga gaɓ tu̱nda laji tanga ɓa tang masa mor ɓang bar tuk tang ndu̱ nluɓo tanga chingi tang ndu̱ daɓa tanga chingi tanga gaɓ tu̱k tang gha vara gha mu̱ gomara ghu̱ltu̱k tang ndu̱ tu̱k tanga masa. Mɓu̱ gomara gaɓi tang ndɓ m6ryle to nga ba tang nɗu̱ si tang nɗu̱ si kunapa tang ghul nu̱ gwani kap tang zagha kap tu̱k ta nga gap vara lafiya (mum dong) tun nu̱ shiya ɓa, ta nga gap tu̱k ta nga ɓa tu̱k chem shi nllu̱nar kaari chem shi ghu̱ti tu̱k tu̱ gap tu̱k tu̱ damune ma ghu̱nki tu̱ kolag shi tu̱k chem baro magham ba ku̱ kolag shi ku̱me gwanga ɗye zar ashiiri ba nga, nga masa nga masa panteke ɓara, nga masa bookiti ɓara kap nga masa ɓara kap chema shiran yang ba maghamma shaktu̱m mun dong kope nang nga kuna magham ɗyii mu̱ke chem shi kap chema shiram kap mɓu̱ nllu̱m mɓu̱ magham yang maghammang shaktang su̱ lapiya dong ta nga gap tu̱k ta nga ɓa taga masa ngu̱r tu̱k ko nyi sooni na ke ba nllu̱nara ba nga masara ɓara yang ba zaa ashiri ɓang, nga tu̱k mundan (maɗyii) nga kuna magham nu ɗyi nu̱ kya shiran ya, ko tu̱n nga ka vii ta nga gaaɓi nga za yang pooni gomar bangnang ea mbu̱l yiina ko ɗyi maba nga yiiri nga nɗu kaa ɓu nduku ngazoo gappu̱ro wajima talle mori njibn naggur tu̱ ki sawo nga tu̱ na nga wame nga ma shi ɗyigu̱r ye wara nga yang nga talle mor kolag ta nga ching mpulaso tong chingg nyimatli kap tanga gaɓi aa num nu̱ ka shiya ɓa sai ku̱ duk vu̱rya tong vu̱r ye nɗu̱kiu aa num nu̱ ka shiya ɓa ta nga gap vara lapiya ta nga ɓa tu̱k kaari tu̱ gap tu̱k tang nɗu̱ mburyel tu̱k ta nga masa tuk tanga ɓa tang ndu̱ ƙu̱napa, tang nɗu̱ daba, tang nɗu̱ gwaani, kap nga vii machin ta nga ching ta nga gaɓi, ta nga ɓa vara lapiya tu̱k ba nga tlu̱nar ɓanga ba maghamma za ashiiri ɓannga yang nga kuna komun nuke to ka shiki mbu ta shir nda la. lapiya kap muni yang magham ba vur lapiya ya nga kunari nga gwa lapiya nga yi vara ko fun nga kuna magham har wonji nga yi sonyi ɗyin mut nga wuta ƙumndi, nga kuna magham ba nga shirang nu̱ mu̱dla yang ba chema yiiri mu̱ chema ku̱m nu̱ mu̱dla za toka ndu̱ fun ɗo? nga za ka nɗu̱ vara ɗyipa nɗu ɓaro to khan zambuk mban nga ndu dyipa ta nga cingi ta nga ching mɗu̱ ghai ɓa nga ta nga masa ɓara tang ndɗ knapa ta nga masa ɓara, tanga ɗu̱ ghayi tanga masabara ta nga gap nu mbu ghayi tan bara kaari kaari, njim kur nga gaɓi za mora nje mu? nga za mora nje, tanga basi tanga kala ye nu̱zhin ba nake sanaye tang ki shiran ba nga za ashiiri bang, si kuma nga kuna ɗyi nu̱ ke gham shi kap ba nga shiran ba nga yi vara ta nga ɓa tang yi gaandi ye mu̱dlaa tu̱na gap lapiya nga za nga gap lapiya kalau aanum su̱ shiya ɓa, tu̱ gap tu̱k chem nɗu̱ mbu̱ryel tu̱k chema masa tu̱k nga taɓa yi maikafo tanga ching na nga gwa mor ɓa tu̱ muzhinɗu̱ ɓanga zagha bam ta nga gap vara, nga taɓa yi sonyi kur ta nga gwa har tanga masa mɗu̱ panteke, ta nga ghi mɗu̱ jerke tanga ɓasi na kap sanaye mɓa nga, nga shiran kuma ang kuji kap maghama gap tan lafiya kuma nga zuni ɗyii nu̱ke ngam shi kap nga shiran mɗu̱ dlu̱man yang kap nga tu̱k munɗi. nga tuk mundi mbu rayuwe mban sosai ko nga vi nu̱ fun nɗu̱kya njamdinya mbu nga mbu nda mba muzhindi mba nga khara nga masa goro mba tu. banga ɓa tang zhim shimndu̱ ɓanga tang kha vara gha jim nu̱ kya gang ku̱du̱man tang vu̱ryenda, muno dlu̱ ku̱du̱ man mba tang nɗu̱ varo, nu̱ wa nang, nu̱ wanang mba naa durang koɗom, koɗom. ba shwata nga, sai leni mor nje ɓa, nga ndu̱ Daɗin Kowa na nga gwa ɓa woi wang wa nɗu̱ maiƙaho nu̱ nda gwaɓa, chem khagha ba chema nje nake rayuwe wa nang nake dyi nuke chem kya shiki chema shi ɗyingu̱r tu̱k ɓa, ɓa, kye maso nje tu̱k ɓa sai ghuti, mu nga nɗu̱ nggar tanga gaɓi, mu nga nɗu̱ nggar tanga gaɓi, yi ngga ɓanga sai fu̱ɗari, nang ka nɗu̱ nggar ɗau ɓa yang magham shiki ya ghan mɓu vara kuma khaɓa tlu̱na shimnɗu̱ ɓanga ta nga ɓa vara, nga tlu̱na koonu̱m ta nga ɓa vara, tang yi alar ye guno, guno aa nje khara tang koo san nu̱ gha, tang gaa ɓai nu̱ su̱, ta nga vu̱r alar ye war, tanga vu̱r ɗyim ye wara, na ke tlu̱nara kullum, mba nga shiran yang magham zaa ashiiri mɓa nga, nga kunari nga kuna ɗyi nu̱ke ngam shi kap bu nga yiisu̱, menu̱ ma nga nji nggar a ƙha nga nggar, ngazha kai ɗinang wa yi gu̱rgu̱r, nga nɗii vara nggar to ƙha nagan gana?ngaza ohoh yang mɓu̱ ɗya tazha mang nga magha, nga shiran nake tlu̱nar ɓa nga, kuma mɓu̱ daar foto ko fun nga nje bang, ba nduka daa nga, nga mɓu̱raptu̱, nake tlu̱nar mɓanga ba nga shirang, kuma nga kuna, chem nyimatli ku ghami gha ɓa, chem shi tlu̱nar nu̱ke cham ka shi ɗyi mɓarkanndi, chem shwata Qusaongi ɓa mii nu̱ makarante ta wuu war nu̱ tu̱k ɓa, wur to woo ka shi, ta shwata wara, Qusonggi mɓarem mɓu̱ka ndu̱mɓu̱r ɓami kataki nllendang muzhin nje ɓa chem nang nu̱ngdanang ɗyem gwa chem shiye Qusonggya ɓa, war nu̱ magham shiki yenu̱ tu̱ magham shwata nu̱, tu̱n kwaɗa Qusonggi ɓanu̱, tu̱ gwa tlu̱nari nu̱ ke ka zhu̱mki guma Tu̱ shwata nu̱ tu̱ zaa ashiiri ɓanu̱ Qusonggo nang zu̱n ma gharam ɓa tu̱ ndu̱k vu̱r tun ya nga zaa yang nga shi kya nu̱m ye nu̱zhin ɗo? faɗa kharan nang zu̱n ɓa, yang tu̱ nu̱zhin daa ɗyi ɓaran tu̱ vu̱rya, mba nga kharangha za wonji ɗyinang nga za kai, ai maghamma ndola ɗu̱k nlenu̱, ku magham shi mbar ke ye Qusonggii ɓarem nu̱ke, kaa nkunki manda, tu̱ vu̱r ya mbam nga za to ga kuna, nga za nga yi nu̱m ye ndu̱kong ɗo? ohoh yang da nu̱m ɓa magham shwata nu̱ tu̱n Qusonggi neni nu̱ makarante nu̱ malimi nu̱ke tu̱na shirang ƙu magham shwata nu̱, zhangnu̱ ghaɓa tu̱n shwata mannu̱ tu̱ mannu̱ shwata njim Quri chem khuti wanang ku̱ magham shawata rem ɗyi nu̱ke chem ka shiki kap chem kwaɗa Qusonggi wami tu̱ shi mbari, chem kaada pooni tu̱ pooni yi mbari, mu̱ ni mɓu̱rti tu̱ magham vu̱r mɓu̱rti ye nu̱zhin tu̱ kha mun dong nu̱ Qusonggi baran, tu̱ kha Qusonggi ku baran tu̱ kwanɗa Qusonggi ku baram, tu̱ yi khar mun dong nu̱ zhama, nake ghuti ɓami che ma ghutan wanan, tu̱ magham tu̱k shwata remi nu̱ yii nu̱ gabtu̱, chema yiini chema gabtu̱, nu̱ ɗye shi aa njaa shiran chema njaa ɗangwake, ɗangwake kope moori, moor wadar wa shi gu̱gu̱r, moor wadar du̱pu̱ rap nu̱ won rat, moor vangndi za du̱pu̱, na kap ɗye goma yang ba a shiran nu̱ Qusonggo, chema kuna magham, mba gwa ɗye zaar ashiiri wami, chem wu kwa gwa, a shwata mi ku maɗyi, chimnang a masa ye gur ɓara, a masa ye mɓilang ɓara, a masa nu̱m ɓara a shwata nyi, nga kuna magham nu̱ Qusonggi nu̱m gwaki ba shwata mi nu̱ konu̱m chema tlu̱nari chem tu̱k chema kama magham nu̱ ɗyi nke chema shiran nu̱ gap ka gab ka yang aa nu̱m nu̱ gwanduk ɓa. Nga kuna nu̱ kop chi mba nga chema khar lafiye nu̱ aa ki tu̱ magha shwata rem nu̱ khar lapiye, tu̱ magham vu̱r lapiye ye Qusonggi ɓarem nu̱ ghaya kap tu̱ vu̱r lapiye tu nu ɗyi nu̱ kya ɓan ƙu magham sa mbarke ye kooki, ƙu magham shwata rem yii nu̱ gaɓti, chem wa kuna magham nga ku̱nar yer nyitlanang sai toka yilki magham, nga ghuti to shwata nga nu̱ mɓenanang tang nyil si ɗyi nu̱ke ngam shi tu̱k tang shi mɓu̱ lhu̱man tang shwata nɗu̱uku̱ tu nɗu̱k shwata nga wa yanda nga shwata ki nga tu̱ magham vu̱r ye wara tu̱ shwata nɗu̱ki nu̱ kya nje gaana tu̱k, Qusonggi nyem gwaki tu̱k tu̱ magham sa barke ye wara, tu̱ shwata nɗu̱k mɓada tu̱k tu̱ gwa ɗyi nu̱ke ka sonki guma mɓu̱ rayuwen na ke khar mɓami dunya to kha nu̱ mudlo muni to shwata nda tu̱ shwata ro nake khar mu̱nkanndi chem wa kuna, chema ghu̱ti nu̱ khar nu̱ yen chem kha yii nu̱ gabti a chema gab lapiya nga ching u̱k ta nga gab lapiya ta nga gwa Qusonggi wang lapiya.